Ch'uspi, pilpintu, lluthu, wallpa, misi, allqu, taruka, atuq, paqucha.

Phullu, montera, chuspa ima

Ukllay runa sapallan tiyasqa, chay millay runaqa sapallan tiyaspa manas piwanpas rimanakunchu ichaqa uq p'unchay uq warmis chayasqa chay warmiqa napayukunsi IImaynallan turay¡ nisqa, chay millay runaqa manas imaninpaschu chayrayku warmiqa kutipun, waqaspa kutipun.

Runa wañuqtiqa llaqtaypiqa, t'ikata apayku, chaymanta puriyku wañuq runaq wasintahina wayk'ukuyku, mikhuyku machayku ima.